<hesitation> Raha managna a- izy kôa managna <hesitation> tragno fisakafoanagna za de ino raha ataoko agnatiny? Raha izy fataoko hoe spécialité gasy zany de sakafo malagasy surtout zany sakafo amin'ny vanio igny zany tegna tiàko tiàko ambara ôlo maro koa eran'ny Madagasikara hoe eran-jao tontolo zao mihitsiny hoe Madagasikara mahay mahandro raha miaro vanio.